Ireto avy ny karazana palitao misy: voalohany, misy ny palitao jeans, ny palitao jeans dia hoentina raha vao miasa; faharoa manarakarak'izay, misy ny palitao atao ambinin'ny pataloha velondrirana raha vao handeha ianao hivoaka hamonjy lanonana na ho any am-piangonana.